In tah tzak ko in tah tzak ka da tah ghako ka sukduk o da sukduka tsugune alhamdullilahi inghamadu galgaɗi karfiyarankambe da shukda ko tighaka shuga dikit mugho tihaka shukga digit ka vugharo da tsitsa ngigaa bugata tsika hidikane tighaka manga anfanida koɓana shukga ko kob tzaka warna zik ngirak makaranta tsika ma an tah tzako har mbasonaka makaranta tihino an taha, taha ko kuma alhamdullillahi em ngimadu digit ka an tah tzakwa da nga tah tzakna bi wuɗa da mana nkidara halala tah tzala nan ndiginda da tah gha kida kina tsitsa ghukdu kinndo tsitsa dubu ufad dubu theɓɓe ann mana kidda temoko ine kuma alhamdullillahi da shulka uka no ngik digit, tsa, tsitsa ngik digit na wayarma ntigha ka shugane tsa ndilka baka diya yaha bima amn man thir ko thirar tsugne tah tzakwa nga irak, nga thir makabiya halak tah tzakwa da tahga takna zila da mangaka saji hikkirɗe da sari wufadine da tila kifakwene da tahga koo ka shukduko ka mangaka bugatardina gaa dighemanak a biya halak tah tzakwa Kuma tsitsa ngik digit da mana mana kama ngaka tin baka kwarane da ɗuda tah tzaka biya deen tzakno atammake tzakwa grak inn makarantana tsikama zik inmman makaranta ko an taha tahako an taha tahako da tahgaka kina tsitsa koɓa digit, da din koɓud am makaratna kina zik tihak ɓuf tza koɓ tzakarna ka mangaka bugatar dina nga kann diɗa yaa babar ziya shukkahar biya da digit hiɗik hiɗikinina amma da kaɓ registration kam alhamdullillahi am manaka mana yahar mugha wa we kaa digid hiɗik hiɗikan kam am manaka da ghirara an tah bak ko ɗa dah gaka tzakno an manaka taimako sosai tsitsa nɗ kaya vuharma ɗada shukama shukama da tahgaka tzak kito kuzo mmitse kaa am manaka kokari ya tihaka shukgan dina tsitsa sba tsinf da manude mugha kina egham diya na nuvuda, da dafara koɓuda dubu thebb thebb nuvuda da dubu kulik nuvuda da tahga ka tzakna mitse in hikirna kina kada manakataimako gaskiya alhamdullillahi nga thir manaka biya halala tah tzakwa da tahgaka tzakno mangaka bugatar dine wur tsugune ɓfuka thirme tak ga ko kamanga bugatar dina yann thir manaka nga thir manaka biyu halak tah tzakwa yan digee manaka Tsughun tzak tsugune dega tsitsa ira ka nughwasine dan tah tzakwin kam tihin rufana ashiri ka ghir sar nga kwarane egha diyene vak o udbi da tah tzak huw tsitsa nga gha ngimadu kaɓa tera ɓiyo zik taha taha tsitsa fitsa thir kino da sad ah digite ndila digg bu digg digg t dubu thebbe dubu kulikan tiha ha mangan ghiragha ngaha da did ya babbaghu ziya dadd dadda ghu ziga yayabiya da ngik koɓa tsighin vakaghu tihaha mangaa solving problem gha dine to nga ha da did gaha biya yahau, yahamar ma imman ko kari itar in tikinda ya ya babbund ziya daddindo gaskiya alhamdullillah man kokari itar nti kindo to kindama kaa man digit kinda tsitsa hiɗikinine ka manamana kindo ka tamak vud ndike na tsitsa sadagh digid dikinno da, da sadah digid dikka digid da kɗaha dubu thebbe dubu mtse dubu hikirde ngaha da ndid yaa, ya yayagha ziya daddagha ziya bab ba a biya digge an vakaghu yanda manda dined ngik tsaka tsugune ka tah gaho shukduho mankagha bukata dine. Tsitsa ndil ghe ya yayagho ko ya daddaho ee kwarane ee ngumada mahaya koɓara a tzakwar tahga ka shuk duka yaya ka mangaka bagatar dina a a kida hilim arv kiya yayagha ziya bbagha ndik kana nga daddarbiya tom ga dadda tsikabi dole bah man kokari tsika an tah tzakwa zik makarantana mangakano alhamdullilahi alhamdullilahi ya yayaro manga itar kokari infik, infika amma ghirarma mangaka kokari anta tzakwar na dun dada makarantaka kino sadahkan ammakaranto da sadahka karfe mtsi no ka dahgako hiɗikine da tahgaka hiɗik ine zik tahgaka fitsa yena, tahgha fittsaye na tsuk basanaka, ka shuk duka fitsa thirma ka kwarake yaya, ka ɗiɗɗke yayaro kwarane dikira ra cuta, adama ee, ee ngig nah koba tsiha niya tsika ane ngig koɓa tsika tahgalaa tzak we shuk duko mangaka bugatar da na alhamdullillahi nuv yayara har ji nika, ka yayara har ji, aa anjidaɗiya yarma kwar, kwarka, yayara kwarana a usa mangaha kokari ndikena tun da har manga digit, tahgaha tzakwe sha suk duho mangaha bugata dine whara yene yizzgila tewhiya nuv yayara ma naka addu'a babbar tsugune ghir sare an manaka addu'a ben fatsiyo Da diggalka da makarantana da dalha da makaratano manga mana tetha mangamana dege ɓahghar da makaranta nahbagha, nahbaka man digid kwal wharabiya ta tzakwana tahana kina da taimaha tarmaha tzakwana da zadaha ka tah tzakwanaha dege kwaraka babbaro kukem ndikena to alhamdullillahi koɓ tzak kam manake da digit gaskiya alhadullillah aji, aji, aa jigaka daɗi koɓ tzakwe har mbasa na tsika makarantar diplomano alhamdullilahi manga ku manga ku manga da koɓ tzak ka alhamdullilahi nyiga grak am makaranta tsiko ngiga sbana da manud ann mughindo an family house da manude to ka avude tsifsa ware tubb tsukure dube thebb thebb da taruda afka a. a da gumadu ndikiraka dubu thebba ndikena koɓaba tsikabiy ka afka kai ka digal da gth, gthga tsika maltige tsuf tsika taha, taho zik kivide taha, tahako kfatsiyo an taha, tahako alhamdullillah sati mts mbasanaka yan ka tzakwe sukdu ko ta shuvadu tsika tsuguna ka temakafhe yasgilo sukdu dubu wudif ko sukdu tsika dubu wu dife ka bafarka dubu thebb tarna kwara itar kwarane da tara tarude

Ehh lav hadin kai bah yena whaa bah yena tsitsa warkina dada su bud amugho ka avude da tara yanka digidunda nuvude da nga thir ka duh biyo da duhbul da deghe line nga thir tsin biyo ɓufɓin tzak wa tzakwe an taimk antaimaka ud tzakwe da ɓufha tzakna kina da da mangaha sati mtse sati hikkir da atillin da mana gho zik kaa taha, tahaho zik kda mbasa ka tilano da kuɗalba digit da faruga tsihabiga da kudal ba digit da fa ga kaya familiyaho ziya shktahaha biga da avud kwarane ngig dege da tarunt ndikena da tan tzakha da ngik tzak an duvaho tata a tahaha kino suk duho kda kwara tsitar kwarane niyaniya niya nuwud damanud dige da manud am family nuvud kino to ka wilim ghiraho ngik tzakwaho tihaha dal da kasake mɓoha kob kobo ka da batar kaɓ koɓa ha to tsitsa yawa, tsitsa tsukuf digit tsi ha kino da man contribution na ha an family ye tiha itar kwarane a man kokari dughuna da tsif digid kina ka am bado duvsarine zik tzak sarna an tahina manara taimako tzak sarna tsitsa ndiga tsif kina ngudeda kwarana ngai ngaiina da kwara hiwa nga nga yahaya nga ud da kwar kwarane Nga kinda da mana manabiya da baha buk itare da temahha taimaha itare zik an tame intamatratemaho tamaho ghirtarmada tsiif ndigagho ta taimaha taimaha itare nga itar da mana hiwa vugha ntihabiya to danga wuda tah tzaknabiya to wuda thir da mana kinda zara vano halak tar tzak biya to da tahgaha tzakna kina sukduhoo tsitsa sba da mandna kina tinaha sbu digit tihaha sugu digit da koɓ tzaho tzakwana da sugaha digit kina bugaho tsitsa yawo da nigha tsiha ndigina sugahana kina ndige da kara aruaha kwarana tsa gumadu makoɓanara ayya tsa tzakwar tahgaka ai tah ga tsika tzaknama sukdu tsuko yona dige guma duka kuma yona kam tzakom alhamdullillah tzak am man taima ko sosai tzak ann dik khiro ai duk dik khirana kwaranane ngaka da tah tzak biyo to halak a dalgu vuh sara da yugu vuhaha toh